unnum faitiii binaadamin dandete won kulli him midassitu akli kabbati wonsunfumbute him mindasit ammotu wontutu at once midassa bila technology arrah, dunia arrah! bila technology dandate wontok himmidasitu wonsun harakkan fedenii technology lakisi binaadamtin dandete won akasisun harakatian, ama ak feden dete tete him midasitu dub technologin won dansaa yaani sila akli binaadam maddia wol kaen dansa ili wonsun woka wokti ishiat dargeten.